aninn malanin shindaan sagalee daaba deek woan dursaa taan dekee daab simaa fudedaa simaa sagalee rahisii hamtuaa hoo dukaa biteteen aminen bedel ishian dikayo hamaa pesaa gudio hiitajituu sisinumaaf sodaa simaan kuunen woan anin is jeladuufininn haraka bichataa michirs issan rahisiaa sagaleen tuunen sagalee bisaan chalaa ibidir dabenii harakaa bichatuu.